Aleoko mijery lalao aram-panatanjahantena satria any <hesitation> mahazo aina kokoa noho ny mijery fampisehoana satria ny fampisehoana zany tsy hitako loatra hoe inona no zava-dehibe ao satria le hira hirain'ilay olona ao efa hira henoko daholo fa ny lalao aram-panatanjahatena <hesitation> misy amin'ny antsoina hoe siorprizy.